E mahazava-debe gn'ain'olo da maro zao zagne satria ohatry gn'olo sika gasy eky ma da mizaka hoe ae gn'ainy zany sy ananapiry na koa hoe lahy tokana ny aina zany oe zavatry masina zany gn'ain'olombelo io sy azo zimbazimbaina sy azo lotolotoina